Na kuini ja kuutiuu'ana nadaava'ana mole mole negro o coloradito jiaa kuiinina ja kutiu'uana tiuku porque io xepaltaxi horre iiona la'a in convivio nuuve'ena o la'a viko te kuiinina a lugar ja cha'avina ayiivi te jiaa kuiinina ja ada'aña ja kuutiu'uana tiuku porque daava'a meenna tiuku dii taja familiana ja kuutiu'uana io ya'avi ayiivi ja cha'avindoxi ja daava'axi o ya'avii tiuku ja kueendoxi tiuku tee ña'a jadaava'andoxi porque xeaharrando la'a mediu tee vili kuja kuutiu'uando porque daakua'ando ku sa'anundo a ku daando ndaakua'andoxi pero si <hesitation> 'inindo jiaa ku xefaltaxi jiaa ku ada'aña.